Bisi kaisa o ang bowani doctor bai waitham waibrwui malaina nango. Malaibrum brum ang bobai kaisa ghonta ni bagwui malai o. Tamoni hinba ani bowani jwngjal no sukrubui doctor no ma sa o. Ani bowano kaham khe ma phunogo tei bowa no kaham khe saaf ma khlai rwio. Jorao nangkhai bowa kosok rok no swkagwui ma khibi o. Doctor no ani bowani bemar dakti dakti khe hamrwna bagwui ma salai o. Amtwui hai khai ang bowani doctor bai malai o.